یوکلې ما ته د خوشحالۍ، سپکوالی، او تفریح یادونه کوي. دا کوچنۍ، خو خوندوره تار لرونکې آله ده چې ډېر ساده او خوږ غږ لري. کله چې یوکلې غږیږي، نو ذهن ته د استوایي سمندرونو، رخصتیو، او ملګرو سره په آرامه محفلونو کې د خوشحالۍ شیبې